Ave, pos es un país que s'entanga a reís dela su endependencia de Paísis Baxus. I el luchi pola endependencia es un luchi que prencipió ya nel siegru XIX i que hue liderau de genti comu Sukarno, que hue'l que concedió la endependencia d'Indonesia nel mil nuevecientus i quarenta-i-cincu. La estoría d'enantis delos Paísis Baxus es dela coltura mossulmana i es la coltura qu'ogañu marca Indonesia.